Ät mespa't refrigerador ja'ku ntzäjku bolis, muspatä ntzäkä hielo, ntzäkpatä paleta, wä' tambien wä'npa't ä ane, tambien ka ijtu usya'k äj nku'tku jetyojtyä wä'tpa, ja'ku jää ja'ku jana jakaju pronto, jenä conservatzäkpa mas tiempo, cuando ja itä'ijna je refrigerador, äjtyä nku'tku' ntokpatä ka ijtu usya'k säk, ka ijtu usyäk nku'tku, ntokpatä ja'ku ja jana ja'ku jana katzaju, por ejemplo jyo'pi'k muspatä nku'tpä'ä, y este äjtyä ane igual usytya'pmtitä ntzäkpa ja'kutyä jana wä'nu mas.